बंग्लादेशने संसक्रती गणी मोटे चे औने परंपराती भहरी चे। बंगाली विरासत चे औने इस्लामी परभावेन दुई साथमाच चे। बात करें जैं तो जैं रहेंद्रनाद टेगर ने काजी नोजल इस्लाम। ने सहेध ते लोग करी चे पान करें ते चावल मचली चे दालना। मसले दाल विनजन चे करें ते पोईला बेशाक बंगाली वरसे। ईद उल फियर दुर्गा पूजा ज्यादा मनाई छे बात करें ते बावल। संगीत, लोग गीत, रविंद्र संगीत, लोग पीरे चे जैं करें ते। आमतर पर साड़ी पेरे पुरुष दोहती ने पंजाबी कुड़तो पेरे। परिवार रहवे बांग्लादेशी समाज परिवार केंद्रित छे नवाजी। जावा नऊ रहवे लाल बाग किला छे शाही मस्जिद छे। जहां संस्कृति छे।